Ch'a s'dis asciugacapelli al e ël fon, ël classico fon, mi appunto cume dizìa anche prima, cavei n'ai cuazi pi gnün e lu dovru pi nen comuncue anche li a i serà 'na ventula ëndrinta ch'a fa ch'a fa bugé l'aria e 'na rezistensa ch'a scauda l'aria e praticament a süa i cavei